अक्या जगांत आशे खूप कांट्री आस्था जेंच्या खातिर आमची पृथ्वी भरलेली दिसता। या कॉस्मोसांत खूप ब्रह्मांड आस्था आनी तेंतून खूप ग्रह सुधा आस्था पण आमच्या पृथ्वीचेरात फकत माणिस रावंग शकता। या पृथ्वीचेर कांट्रीजांत मुतल्यार अमेरिके, इंडिय, ब्राझील, आफ्रिका, कोरिया, चायना, लंडन, स्विट्झर्लंड, इज्रायेल, रशिया आनी खूप।